Kita so wawontana ti'i kite muburusaha ora suwa'ne kite manguaten, manganuaten suapa, pokoknya pengi noa tenan kite to wiyaen kite to <hesitation> palos mo jujur. Makoto kaparcayaan tou, ore tera muhahe te wi' <hesitation> mbayam manelak site ka tera karna i kite tera <hesitation> tu pang to jujur. Jadi kam man ka ya' sangapa rapa kita mowiyas wawontana ti'i ora suwane kite apa, unur kira makoto <hesitation> suapa kita tumpang, suapa kita, kite apa, mungsayo ki' katononan to, to bahwa kite te'e ya <hesitation> tea mangangakal